Insaalah laumur panjang pupurinaam auweuralahatan auralahatan tiusira asinem mau ulahu hututiua lutuan so kaloalaan sasaela likoa iakeadaan laia au leti, auletina alesu auropu mori piale koasite aupupurina aulan lotauleti aureti umori pialau uhsikaan ruinanam hulan lakohoneni tutula lahulan tauala laua hakahoni nikasar, hulakamini halusti tuhula tam tausali jadisali terus aumorin taulesi karna piaan hatananipungsi hahoun bisaehulan tausali bisa ehulan tausinoli bisa tati luinbisa ikapalusinoli tauihulan baubau nubisa lahulan tau, sinolihuan obisatau hulaali jadi hatan nipekirjaan houn liokasali bisa ihula sinolihuan bisa kaloi sinolibisa, terus hatan nipaki taupinati iruan tau pinati asinle ihulan taupinati tai <hesitation> ihaeni titutite lumaniosi uturi nimalan niata sihatanam nihatan taniatiam terus ikalomemang bisa iralaain so iralanidobol ain iletitanuma mailetitanuma iletipia houn lumanam mabisa hidup amia. Kalakuan sabantarti pinahiit lau ikainesi cuma cintan taupia ruan ame jadi piaam nipungsi houn, kalobisa tauiahenintau mustilahon iaening letihalun sailuatolo tahu ihaenin kalobisa insaya allah umur panjang kalomeiti allah batahan nitau ihaen terus mai nipina lokasali hula taali taitai laali mainana niali tahu ikalaliali ttaali iya rutuma umpama luson bisaeuiyeti ihaleu itiiletiain ahuruma maleu iyatetap tunu suulan tate tetap sunu, suuhulantate luasalua leteeta ihaen turus talutau iyali ilesilesitau ihaen terus tahu iyalii terus kalo memang siam so yainsa allah istirahat dalam mingu ulun sahruale baru itaiteu iralahatan aleu titian iritihaleu siam tapaam jadi kalo cumata irui irui irui tauluma nam ialisa musti igerakan itenagaam usiidapati loirahmat uhkaloiletiletanam, mayang ileti masaline ijaga ripinan lalalokan tausali haeni apalagi sakaran siam lahoi san, piaam lahulan laambal hulan tahu sian abis baru jadi kepin iya kalo boleh allah panjang umurma alangan sisea leti tarus matausan tapame cali, Insaau umurpanjang aralahatan namso potosian aletin, aletin hututusou piamiluropu morin lau kalahuman lahulasinoli, hula sinoli camour tati luin lakalomtati sinoli masa ali terus nipian lahulean lahuluan tauleku leku te, magea tebisatau lahaenoin humalusia laali malusialahuoin pokoknya inalahatanam nipungsi amhoun bisatau sinoli tausali tahu sinolihuan tahu lekuleku taumagea mahulan magea hitunem niasa loi piaamnuma, piaam nipungsi houn jadi taulamalusia parlu adakala lahuoin adangkala lasamaelali susuan nipiaam kalome ijin alllah, keluarga makalau ambonlemte lapulamai lasus laleti auhula magea likoleko kalo mori alau ambon, insya allah kalo boleh alangan sasela taudurian lerus lileti leti matau piaam tarus lahulan tahu kalo tasinoliii taula laali terus lahun talilekuleku tahu magea iya taukebutuhan lain lain lahulan tasaumulai lam esa tolohulan tauta uta. Baru tati lacampur tati tuhumeti barulaalin sonala lakalon so lakalon asidaam pianipungsi amhoun tarus adalahulan takaruannil hatapiaam rekena kitotun lacampur lapiam tati luin botaukapani luin kawani biasa baru lasain, iyah pokoknya pianipungsi houn laratan salahain taulua raesatauliesi solau lahulan taluhaen elati lahulan tahu sali lahulan lalokar sali lahulan tasinoli tahu magea tati leku leku, jadi inanalahatan nipungsiam houn pemakayan amhoun jadi nipungsiam lahulan tahu sinoli tati pia kalosanan lahulan taupia bruialin tati colu colute tati alokate iyasaite hulapia baru karna sali auhamiran piaam autumarolu mee, tapasam kalomemang ijin allah bisataikara itarus hula sali lukasali tahu ihaen nipula makea tahu iohaen leku leku tahu ihaen soni piani. <hesitation> piani tabagiam lahula sinoli lahula sinolihuan, lahoma lahula baubau son abis loipia nipungsi am jadi retapasiam.